लसुन पियाजके बहुत समय तक निमन राखेला कथी करेके परैसै इबात हमारा थाह नरहे ओहिसे हमे अपन ममीसे पूछ्ली त ममी कहलक कि ओकर बहुत समय तक निमन राखेला <hesitation> ठण्डा ठाउमे राखेके परैसै।